﻿Sekareta kwarau kezi ndala tina kuma kaba ditabai dama dikana kabattau nakaya dole se shindene eneka tikau kabare ta sawa ya na tina kabare tabai kuwa na dafa bai kau dafu baikaya bartau kannan sibai kuwa mayi ɗinɗa mar katutabe tau kabartau in ka ɗinɗamar bai kuwa takta amuka bartau. Kabare ta amui sakaya kanna tiɗ, tin ki amma dai kama mayi tina bartau, kana kabare tau tina ya ditai kwanta ammase keꙁi reta kwarau kareta kwarai darka barata abinci tai koka benu nana ɗafake aben kai ndai damanka bobeni ‘yarata babenu lewe na runa beni na ɗafuta baika baika – baikau saboka gida i nɗini kezi ka agwagwa giɗ ɗafisine ahankali dama nni rayuwai se a hankali talaburba ginittisunakau dama dusu tinasu na kwarai na kwarai kuma sai dika bakwarau ka yarika kayi kayarika kayiyya kabarasu kabarkasi ka bar kasiyya fatta mandi nan kakau kare neka dole se ɗafane baika nzukikai kawatsesu tan sukaya na nɗa mayi rini wadi tiɗasu tidansukuya shikenan kalane diga kuzumya na nɗetu tedi mandi kabarresi tankaya kuwa na nda tuɗsu. ﻿Amma se kezi tameda weka ba barata bai riwane barantayya nala tina sosai tusukaya nan da tiɗtaȕ dita dama abkabai kabuhune ka ნeta na tasi giɗtini amma saidai kabarta mucim mucim amma saidai kabarta mucim tuka ba wadiya kwanti aka ya sai ala zambaiya jam tala burba ˥ila muna ka ala zambaidam sai kakastadi batawadi saboka gidai ɗafona ahankali, ruyuwai saidai ahankali. Amma muda maɗafa ahankali bayafa kezima nana daraka memmandi nanata tina amma ancakchi ndidai naroǩeka ndagai naroǩeka kane duku manyatum, 'yana haǩuri kabayani mandi mayunui kezitta kwartukama kabarkatabaya shabai tameda tadama ka ɗika, amma harka barutaya ɗolene bartu katikaȕ gimanɗi kalaulatika kuwa nalata ɗafetȕ ko narini konaye kona bai kwara rane y'an sa'aya kala ulatikaya nala retu akata iko matala burba kabarta tina barema kadagita kadaga takaya nala nanna kadataka nɗenekaya to kawatsetau ka kage ta sawa'i, tikaya shikenan ka kase ta sawa'i tikaya kannate na maya rini, mayu riniya tiɗtau kalewe tau kuma na kwanta hankali makatau kayadda yewai toh sai yam kandene kada kabarkatabai to ditai yarika kawa ya na damadi kaɗika bai, fatataka kashani tiya fata taka kashani tikau har a badin abada sai grekama yani akatau. ﻿Kezi ka oci nɗage forusu kaya dama dawi kada kaɗawebaya wahala wata kabiti inka dawuyya kuwa akata ikoma tala burba kala wuna wunawadi manɗi kayu tsammanibai akata iko matala burba don na njawasi kezi jane ka kau oci kezi jane kakau gam kezi jane kakau kwamma kwamma sai kanai adalilima kezi halituka kwam saboka gidai rayuwai ɗafona ahankali ɗawe nne sana'a immuda ma ina sana'a baikuwa a duniya yam do yimantuma'asku, immuda mayina asku kuwa sai muyntumakwaraku, kwarakuy na yana bayasai mumenti ndaru mandi maɗafa, ina kwarakubai ka yina dawai bayajiɗa wataka biti saboka gidai kezi menma daye bayadawe saboka gidai kaka yari'a katau ɗawite ditau kalaka ya nala fatete kajojo ndeta 'yarata bo benkai kabaretaye tai kabareta baikuwa naɗafa zawata bobeni kwa'yak-kwa'yak, kabaretaya na tunai kabaretabai kuwa shikanan saboka gida i anca kezi kezi halita mandi ndage etafa sedai ndeyi, kananta mandi na kasaka insa mbaɗ kabelu. Kananta mandi na kasak insa mbaɗ kabaɗu kuma akata iko matala burba sai shinɗa tansu gissu kamen manna wuna sinebai ta kezise kabauti bacoɗi kabautu bacodi ka danekau sai kajani bata ludiya maottika waɗi, kadana ludiya maociya 'yandan bayazam gambaibai. ﻿Sabokagidai 'yara kata ɗawe, immada ma ina dawe baya wahala watakau da kuma kuwa kada kala zina ɗa kuma kuwa kaza ɓami don nadama shinɗikaya kabitiya ka wate dibai ko wadi dukkasi sabo kagida'i gara kezi kabo da kumau don 'yaroni akatau kayatum mudawi 'yawau muda sukaya akataiko matala burba dum matina arzikita sosai don immutan arzikitau sosaiya tala burba a'akata iko hni.